<noise> Amni mala nje mala nyingi <noise> nkaheleka kachapati ntaelike chapati basi skonzi navitumwela na chai, uwanda nsunuusu wela weli yako kaliluusu basi na mafo kali maandazi anautu mwele. <noise> Mfano ngachapati ngena kaluusu namaweku mkakibeseninalu tumsuvya inayika yan nsahtumia sukari hatumia simu msiria inakandwa inara nakanda ndori chichi chi kando nuvo chi je hiki ni kilanini au cha kuma basi baada ya hapi naazi kuputola manzi, kuputola matozi, kweika matozi matozi matozi ngenamara namara nanji kusuia nla kusigina nako na kweleka <noise> kusigina nagu kueleka. sikirua kwe elfu moja. Tukamwa chai achala nakidogu na nda achapati ya tatu. Tufa uti unungina na akala mandazi ya elfu moja. Tumari ya papo kwa yasi. Lekon karura bola ngala miusu, mana mafuta achapata. Shatu miasa. Hini karura kwa balansu kwani.